नहीं भाई, सप्ला तमको पूरा करनोच्चे, बोला हूँ अभी जीवन अच्छो जीवी रोई। पर आखरी दम तक <hesitation> जीवन कले, <noise> तो याओ तक करूँगा न करूँगा, चाहिए जो होई जाए। बले चालीस साल में करूँगा, पचास साल में करूँगा, आखरी दम तक उकालेन तक ह। करूँगा तक बताऊंगा, और भगवान से भी रोज वर्दान वाई, भगवान मारु याओ ही जाए, कही रहे है कि वो जीवन सही रहे है। पैसा, टका सही रहे है, याओ नहीं होता, कही मतलब कुन जीवन है अपनोर भाई।